Shanu kanadashi nagu ahuwan dufu nagu ahuktsa yimguda naja asun mamchi giyi naja asuni mbugunyi maja akuba naja ulan maja asi naja lung sha thar asun mduguda thar asun mduguda thar ko umtagu kuma manamur afu mawu komi namur afutham anu mawi ndu akuri futhamban gafuri anu mawi mawi kuma mawi angari magu asi magu anga mawgunyi na naja angari sai tha atah thla ti thla azubun thla azubun thla azubun magu aga dufu gahurin achali magu apiyan dufuna kuma aban dugusuku azupuma aban tnana naja ashiwan naja ashiuran naja altla shuwurgiyi magu amayi naja ushalgu thla duri shina jan kunayi ara thla abathukuma thla asui mdugu mda thla asuni mdugunda thlasuni mduguda thla asuni mduguda thla asuni mduguda magu ahurayi dufu magu ahuwanyi yimi mi atu thlamal thla asunugu thla asunuguthla asumugu magu aba thla ushalgu magu asi thla ushagu magu abula thlaguyi munagu thla asunugh thla asungu thla asunugu mangu abula suganyi thla asunugu magu abba thla ulun mangu asi ghla ulun gu thuwayi dufu ashna ga uhuwanyi a uhuwanyi ahufu azugu thla asunugu thla asungugu maja wimdupam naja ayimal naja ayi indu pam sal unguda sai unguda sai unuguda sal nnuguda sai unguda.

Thla maga thlaguyi ndu mdu ahiya magunubari kodugu awuthama thlana asuni aburi mduguwa ashili thlana chu thlana awi alarkuragu janja mushada magu abula subula bula maju ulu munagu sar ayu naguma naguma ayu suguyi suriyin nagana ayu suguyin aban mushada janga magu abulasu tsu ga kuladusugyi gu ulusuguyi kodima komunagu huwi dufu magu anyu ma mawina ashili maja ulargu naja anwandi naja abathakunagu naja ful abathlakunagu ma dutu araguma maja mdu uwayima maja dufu dufu siyama naguyu ga nayi anu mawiguyi kuja asiya kuja anyu.